Ары, есыкӏэ сэшӏэ. Сэ чылэм сыдэсыгъ, сыкъыщыхъугъ. <hesitation> Псыр къытпэмычъыжьэу щытыгъэти сицӏыкӏугъэм щэгъэжьагъэу ай сыхэсэу, сыӏусэу сыкъэхъугъ. Сы цӏыкӏужъыеу сятэ сыздищэщтыгъ псым. Ары сэзгъэшӏагъэри. Сыгуи къэкӏыжьыпэ зэрэхъугъагъэр. Псым сыхидзи, сэ сизакъоу сыкъы сыкъыхэкӏыжьынэу. Ежьыр мы чъыжьэу сэпашъхьэ итэу. Псым сыхидзи, сыкъ сэжьэжьэу сизакъоу сыкъы сыкъыхэсыкӏыжьынэу сыхъугъагъэ. Ащтэу зэзгъэшӏэнэуи хъугъагъэ.

Сэ гушӏуэгъошхуэ чӏыпӏэу Тхьам ишыкуркӏэ бэ са сищыӏэныгъэкӏэ сапэ къэкӏыгъэр, ау зэкӏэм анахь сыгу исыубытагъэу сщымыгъупшэжьэу, непэ спэкӏэкӏыгъэм фэдэу сыгу къэкӏыжьрэр <hesitation> сабыи апэрэу къызысфэхъур рары. Ар сыгу къинагъо сщымыгъупшэжьэу шъэфабэу сыгу сыгучӏэ илъэу здэсӏыгъ. Зыми езгъэпшэн слъэкӏыщтэп, ар цӏыфым къекӏурэ анахь тхъагъуэмэ ащыщэу сэ сэлъытэ.

<hesitation> Сэ блэкӏыгъэ гъэмафэм зызгъэпсэфынэу хъугъоп сыда пӏомэ сятэ сымэджэщым чъэфэнэу хъугъагъэ. Сэ зыр арти къылъфыгъэхэм ащыщэу къалэм дэс хъугъор сэ сынаӏэ тетынэу къыстефэгъагъ, нахьыбэм сэры кӏощтыгъэр, сылъыплъэщтыгъ, ышхыщтхэр фэзгъэ-фэзгъэхьазырщтыгъ ащ пае сятэ къызэрсымэджагъэм къыхэкӏкӏэ сэ зызгъэпсэфынэу уагъэп гъорекӏо.

Хьау. Ӏэкӏыб къэрал сыщеджэнэу зыкӏи сыгу къихьагъэп. Ӏэкӏыб къэралым ущеджэным пае а къэралым къэралыгъом <hesitation> ыбзэ дэгъоу пшӏэн фае. <hesitation> Нэмыкӏыбзэхэр ащ фэдизэу икъу фэдизэу дэгъу дэдэу сэ сшӏэрэп ыкӏи сигупсэхэм сапэблагъэмэ сэркӏэ нахьшӏун сыгукӏэ нахь гупсэф.

Ары, сэ илъэсипшӏы хъугъэу кур зесэфэ. Си ку «хендай». <hesitation> «Хендаир» ятӏонэрэ ямашинэу къыхэсэхы уже. Сэркӏэ сшӏуэӏарыфагъ. <hesitation> Псынкӏ. Кур зесфэнэуи тхылъ сиӏ. Сыгу рехьы кур зесфэныр. Ащ <hesitation> зы чӏыпӏэм уикӏыны адрэ чӏыпӏэм нахь псынкӏэу унэсынымкӏэ амалышӏу.

Джыдэдэм сызщыпсэурэ къалэм анахь сыгу рихьырэ чӏыпӏэу иӏэр мэздахэр ары. Ащ къыщыпкӏухьанкӏэ, уегупшысэхэ, <hesitation> пшхъэ илъ гупшысэхэр зэбгъэзэфэнхэмкӏэ. Чӏыпӏэ рэхьатэу, гупсэфоу, жьы къыщыпщэнкӏэ, жьэу щыӏэр щынахь къабзэу. Къалэм елъытыгъэмэ. Джа фэдэ чӏыпӏэу щыт мэздахэр. Зэкӏэмэ анахь сыгу рихьырэ чӏыпӏэмэ ащыщ.

Сицӏыкӏугъом лъэшъэу сыгу рихьыщтыгъ мультфилмэхэр сяплъынэу анахьэу сикӏасэт сыгу рихьыщтыгъэхэр Диснейым имультфилмэхэмрэ урыс народнэ мультфилмэхэмрэ ары. <hesitation> Сыгу нахьыбэу къакӏыжьырэр илъэсикӏэ илъэсикӏэм ехьылӏагъэ мультфилмэхэр ары.

<hesitation> Пчэдыжьырэ кӏуачӏэ къысхэзылъхьэрэр апэрэу кофе чашкэу сызашъорэр. Ятӏонэрэу сибынхэр, сиунагъу. Ахэм кӏуэчӏэшхо къысхалъхьэ. Ящэнэрэмкӏэ непэ зэшъуӏэсхын фаеу пшъэрылъэу зыфэзгъэуцухэрэм, згъэцэкӏэнхэм пае. <hesitation> Джахэм кӏуачӏэ зэрзэшъуӏэсхынхэ фаем кӏуачӏэ къысхалъхьэ. Зэрлъызгъэкӏотэн фаер. Джахэм кӏуачӏэ къысхалъхьэ.

Сэ анахьэу сыгу рихьырэ фильмэхэр историческэм ехьылӏагъэ фильмэхэмрэ <hesitation> мелодрамэхэмрэ. Мелодрамэхэр цӏыфым ишӏэныгъэ къырыкӏугъэ къэбэрхэр, къабэр хъугъо-шӏыгъэ шъыпкъэхэр ахэлъэу мэхъу. Арышъ дахэм сикӏас. Ахэр псынкӏэу уяплъыгъ, пщыгъупщэжьыгъ е уяплъыгъ, <hesitation> зыгорэхэр пшъхьэ ыубытагъ, улъыкӏотагъ. Джащ фэдэу фильмэ псынкӏэхэр сикӏас сэплъынэу.

Сэ сикӏалэ пшъэшъэжъыехэм къадэхъугъ. Арышъ шъэбащэу щыт. Загъорэ сшъхьэ къехьэ мыщ фэдэ гупшысэхэр шъэбэ дэдэу спӏугъэу, злэжьыгъэу сэлъытэ, ау иныбджэгъухэм язаоми здэщтэп, сыгу рихьыщтэп. Мы пшӏэрэр хъущтэп сӏонышъ къэзгъэуцущт, гурызгъэӏощт ышӏэрэр зэрэмытэрэзыр.

Ары, сизакъоу зекӏо сыкӏоныр, къэскӏухьаныр сыгу рехьы. Уи пшъхьэ илъ <hesitation> гупшысэхэр зэогъэзэфэжьых, зыгорэхэм гупшысакӏэ горэхэм уягупшысэ уизакъо зыхъукӏэ. Узэрэзекӏуагъэ горэм, е узэрэзекӏон фае горэм, е непэ пэкӏэкӏыгъэм уегупшысэнкӏэ, зекӏо къэкӏухьаныр дэгъу.

Къэкӏощт уахтэмкӏэ сисабыйхэр цӏыфы хъугъэу, гукӏэ уахэлъэу, гъэсагъэхэу, сыкъэмыгъэӏукӏытэжьэу шӏэныгъэ дахэ тихьанхошъ, <hesitation> унэгъо дахэхэр агъотыншъы, гупсэфыгъохэр яунагъохэм арылъэу, гупсэфэу шӏыӏэнхэу джары нахь сызфэкӏэхопсырэр.

Сицӏыкӏугъом щегъэжьагъэу кӏэлэегъаджэ сыхъунэу сыфэягъ. Сянэ кӏэлэегъаджэу щытыгъэти ащ сыкӏырыплъызэрэ, ащ зыпэсшӏыжьэу джэгукӏэхэр зыз къэсыугупшысыщтыгъ. Сэ сыкӏэлэегъаджэу нэмыкӏхэр къэзгъэтӏысхэти ахэр кӏэлэеджакӏо фэдэу сыджэгущтыгъ. Арышъ, сицӏыкӏугъом щегъэжьагъэу кӏэлэегъаджэ сыхъунэу сыфэягъ.

Сиӏахьылхэми синыбджэгъухэми зэфэдэу саӏокӏэ. Адрэхэми мыдрэхэми агухэр сыдигъокӏи къысфызэӏухыгъ. Сыгу ихъыкӏырэ ишъыкӏхэрэр сиӏахьылхэми синыбджэгъухэми ясӏотэн слъэкӏын амал сиӏ. Арышъ, тӏуми зэфэдэу заӏосэгъакӏэ.

Сэркӏэ анахь дерсэу къинэу къысщыхъущтыгъэр хьисапыр арыгъэ. Хьисапыр сыгу рихьыщтыгъэп, сикӏэсагъэп. Адрэ дерсхэм ялъытыгъэмэ, ар нахь къинэу къыслъыхъуасэщтыгъ, икъу фэдизэу къызгурыӏощтыгъэп хьисапыр.

Цыф шъхьэ пылъыр ищыкӏагъэ дэдэу зыщыслъытэрэ уахътэ къысэкӏо. Е сабыйхэра <hesitation> аукӏыгъэха е сабыйхэм ябэныгъэха е лажьэ зимыӏэу цӏыф агъэкӏодхэрэм джащ фэдэ уахътэхэм цӏыф шъхьа пылъхэр къызэр-къырагъэжэжьмэ нахьышӏуӏоу бэд-бэрэ сыгу къэджы гупшысэ.

Анахь сикӏасэщтыгъэ джэгукӏэр къэнгъэбылъыр арыгъэ. Ащ тамашхъхьэм тес сабыйхэм зэкӏэм тызэрэгъоищтхэти къэнгъэбылъ тэшӏэщтыгъэ. Къыхэкӏыщтыгъэ уахътэ <hesitation> шӏункӏы хъуфэ нэсфэкӏэ къэнгъэбылъ тешӏоу, тыджэгу тызэрэхэтыщтыгъэр шхын задэдгъэбылъыгъэу, чъыгмэ тадэкӏуаемэ защыдгъэбылъыгъэу, джащ фэдэу къэнгъэбылъыр лъэшъэу сыгу рихьыщтыгъэ джэгукӏэмэ ащыщэу.

Сыгукӏэ анахьэу сызфэшагъо щытыгъэ <hesitation> <hesitation> ӏофшӏэныр тхылъыпэм тапэм тхылъым епхыгъэ ӏофшӏэнхэр ары. Ыкӏи ащ епхыгъоу хъугъэ сэ сисэнэхьати, кӏэлэегъаджэу сэлажьэ. Лъэшъэу сигу рихьэ си сэнэхьат, сиӏофшӏэн лъэшъэу сигу рихьэ. Ащ епхыгъоу хъугъэ сиӏоф сфэяни.

Уахътэу анахь сыгу рихьырэр гъэмафэр ары. Гъэмафэм хабзэкӏэ сэ сигъэпсэфыгъо мафэхэр тефэх, ыкӏи а мафэхэр нахь боу зырэзгъэпсэфыщтыр <hesitation> сегупшысэ, сэгъэнафэ. Е къушъхьэм сыкӏощтыми, е хым сиунагъо зыдэсщэн сыкӏощтыми. Нахь уахътабэ сиӏ, дунаери нахь дах, шхыныгъохэри <hesitation> нахьыбэх. Гъэмафэр зэкӏэми анахь сыгу рихьырэ уахътэхэм ащыщ.

Тиунагъо исхэм ащыщэу анахь зынаӏэ къыстетыр сишъэожъый, ащ илъэситф ныӏэп ыныбжьыр, ар лъэшэу сэ къысэпхыгъэу щыт зыгъэшхэщтми, нэмыкӏ ӏоф ышӏэщтми <hesitation> арышъ ынэ скӏэзу хъухэрэп, сызщимылъэгъурэм къыслъэхъу, арышъ анахь цӏыкӏоу унагъом исыр ары зынаӏэ къыстет зэпытыр

Адыгэ шхыныгъохэм ащыщэу анахь сыгу рихьырэр щыпс, пӏастэ. Зэкӏэ адыгэхэм аупщэрыхьышӏоу, ау зыупщэрыхьырэ пэпчъ ежь <hesitation> ие горэ хэлъэу <hesitation> адыгэ щыпсымрэ пӏастэмрэ лъэшэу анахь сикӏас, анахь сыгу рехьы.

Сызфыкӏэгъожьэу, хэукъоныгъэ инэу слъытырэмэ ащыщ: угу илъ шъыпкъэр зыми емыӏуатэмэ нахьышӏу. Угу зэгъагумэкӏырэр, угу зыфэузырэр е пшӏэмэ пшӏоигъохэр, къыбдэхъумэ пшӏоигъохэр зыми зыдэмыгъэшӏэмэ нахьышӏу сэлъытэ сэ.

Мы аужрэ уахътэхэм <hesitation> бэрэ сегупшысэ, бэрэ сшъхьэ къехьэ сыщыпсэунэу сыфаеу мэз ӏапчъэм, мэз ӏапчъэ горэм. Цӏыфхэр нахь макӏэу зыдэщыӏэхэу, цӏыфхэр нахь макӏэу зыщэпсэухэрэ чӏыпӏэхэм. А нахь гупсэфыгъахо ахэсэгъуатэ ащ фэдэ чӏы чӏыпӏэхэм. Арышъ, бэрэ сегупшысэу къыхэкӏы. Дэгъуба мэз фэдэ горэм <hesitation> ущыпсэуныр сӏоу.

Непэ ом изытет жъоркъы, фабэ. Унэм упэ ипщэикӏынэу хъурэп, щытэп. Фэбэ дэд. Тыгъэм ухэмыхьамэ нахьышӏу. Жьаупӏэхэм нахь уачӏэсмэ <hesitation> ишӏуагъэ къэкӏощт.

Сищыӏэныгъэкӏэ шыкур зэкӏэ сыгу илъыгъэр къыздэхъугъ. <hesitation> Апшърэ гъэсэныгъэ зэзгъэгъотыгъ, унагъо сихьагъ, сабыищ сиӏэ хъугъэ, ӏофшӏэу сызӏутри сыгу рехьы, унэу сэ сызфэягъэм фэдэ уни тшӏыгъэ. Непэрэ мафэмкӏэ сыгу илъыгъэр зэкӏэ, зэкӏ пӏоми къыздэхъугъэу сэ сэлъытэ.

Анахь ныбджэгъушхо сиӏэм шэнхабзэ анахь сыгу рихьэу хэлъыр шъыпкъагъэ, шъыпкъагъэ зэрэхэлъыр ары. Тхьэгъэпцӏыгъэ, хьылъагъэ хэмылъэу шъыпкъагъэрэ гукӏэгъурэ хэлъэу джары анахь сыгу рихьырэ шэнхабзэу ныбджэгъум хэслъэгъумэ сшӏоигъор.

А еджапэм щысиӏагъ дэрсхэм ащыщэу анахь сикӏэсагъэр адыгабзэмрэ Адыгэ литературэмрэ я урокхэр арыгъэ. Мы урокхэм сыгу рихьэу, сикӏасэу, сыфаеу сэкӏуалэщтыгъ. Адрэ урокмэ елъытыгъэмэ адрэ дерсэхэм елъытыгъэмэ мыщ сэ сыфаеу <hesitation> шӏу слъэгъугъ мы дерсым сэкӏуалэщтыгъ, сызфэхьазырыщтыгъ сыгу етыгъэу.